<noise> To kurayze fitti wo day wadin wo irikoy halitta no kan iga te dingey hari dingay meyay. Ima ka ganda ka sambu subusubu day da day sauran abubuwa kan kamata dai ŋga day no boroga dii iga zaa moyay ga kikway ki ŋgey hari te don irikoy ka ni no baiwa wadin. Mahalicci irikoy halitta no kan a te, ni dii mo irikoy kani no baiwa wadin ima igay hari te. Mata kan munadamizey go no de ya din no ŋgamo irikoy ŋiga hari te ya din. Irikoy kani no baywa wadin meyayga no ba day nigo widi ra niga di meayayga no niga di curayze na subu-subu sambu day kosu-kosu day sambu ki kway kinga hari te, sanda fitti. Ya din no ba munadamize mata kan aga fuu kina ki do nankan a goro. Ya din no kureyze mo irikoy ŋiga hari te yadii ima do nakan iga furo ka ŋgay gunguri yan de da kaniyan day. Ya din no irikoy dobara aniga hariyaŋ te yadin matakan borayze go da ya din no sanda irikoy ni te ya diin. Ni dii mo donhaka kurayze wo irikoy no ni te yadin ŋga ka ci irikoy ni no beray wadin zama irikoy ka ŋga hari yan te yadi. Ni dii mo har kulu kan boro dii boro ma nan irikoy se zama irikoy mati fala, boro ma irikoy gisi afo. <noise>